che nasaka nene serikali ilange jinsi owezesha bhantu kwani koranta vanta vafunasi vasosoro vevura jira bhatengeneze vibwireko koweza saidra bho- ngemii owea kovaroka namushe kisasa zaidi. Maisha ene areko eneja vara babu na vara bibi elo koro no muda. we esako serikali ilange sana iwazo, ilange jamii ihenyeke iwaze kielimisha waza na elimu. Chakwanza ni elimu, esaka sana elimu ili kuweza muntu kutanga, jenumwere ni sahihi na chemamwere si sahihi tuku kwa sababu elimu na chanzo cha utanga kira kintu. Ilonore ne kona nendre muhimu sana, ili kwa sababu chachenkendelea kumnyeta zaidi no koseho eru. Kone elimu ne- nengero bono kwani shwa ye avaruke hai na nichechekendelea basi varo koromseja mu tanzania a maishani e twara kwa haha.